אנא כנפצל נكون קומדי חית דחכּ כייג'יב לפרח לנאס וכיעאונهم יחפו מן תותאר ואלהמום, אלקומידיה כתחלעק ראביט חצאס מע אלג׳ומחור וכתכלי את׳ר איג׳אבי ייבקה מע אלווקת. אלרקץ זויין חתא הו ולקין כיעתמד על אדאא ג׳סדי למומכן יתגאל מע אלווקת.